Ooo Onua! Onua dza ereyɛ no memmpɛ. Dza ereyɛ no memmpɛ o, memmpɛ koraa. ͻwoara w'enyi tua dɛ m'enyi aber a merepɛ sika wͻ ha. Sika na hɛn nyinara yɛbaa edwuma mu dɛ yɛrebɛpɛ. M'enyiwa aber, na abͻ mbͻdzen ara na eresɛɛ m'adagyer yi ehwɛ a eroboa me anaa ereyɛ me yie. Dza ereyɛ no memmpɛ koraa meserɛ wo, pɛ biribi yɛ paa pɛ biribi yɛ na dza ereyɛ no memmpɛ.